पहाड उनका देखी का हमको बहुत अच्छो लगाज। <hesitation> हमारो पहाड देखी का हमको बहुत खुशी भी होगा। पहाड उनका देखी का असो लगाज। कि उनका बार-बार देखयाज करो। पहाड उनका बहुत सारा ज्जाड होन रहा है। पहाड उनका बीच में जो जर्ना निकलाज। उनका देखी का भी खुब अच्छो लगाज। बहुत आनंद आवाज। बहुत दार्शनिक द्रश्य रहेज। उनका देखी का न बहुत अच्छो लगाज। मन का आनंद लगाज। हमारे भारत पहाड उनका बीच में बसेलो है। बहुत सारा पहाड है हमारा देश में। जा जाओ हम बस उनसे जावा हैं। गाडी उनसे जावा हैं। तो फिर हमका रस्त रस्त पहाड उन भी देखना कमीला है। हमारे भारत में मांट एवरेस्ट है।